<hesitation> vino kuu inn tíchii ntucha’a yua ni la jasina ni kasabra staa ni’ni tee, ni kajaaxina inn nducha’a ni tauuna ya’a ichi, ni tauna au tinana soo, uu tinana kua’a te ni jaaxina nuu kooyuu te ni, yua te nii chu’ura too ntucha nuu te ni kasichora uu tíkí yuu te nii nu <hesitation> nu ni kuu ntuchaa ni kuntii te este ni chu’ura nuu kobu yua ni chintaira staa nini ni kento nu jioun te ni chuntaira nuu ko’oon te este ni kítíra chii stauun na va na ntoyo va’a jii ntucha’an te ni yeera inn, inn tutu, inn ntucha’a esten tichiin ntucha’aun yua jii tíví yuu.